وقت ما نكون وحدي، نحب نلعب ألعاب الفيديو. خاصة الألعاب الاستراتيجية، كيما الشطرنج. نحب نفكر ونخطط كيفاش نربح. هاللعبة تخلي عقلي نشيط وتخليني نغوص في عالم مختلف. زادة، تعطي فرصة للاسترخاء وتنسي الواحد عن الضغوط.